तूथ्पस्ते मने दत् मजुते अमि जि पस्ते बेभहर् करो, हेइतु। इ दतक् पोरिस्कर् करि स्तित् हुगन्दिद करे, अरु कत फत दतर् हमस्यबुर् अतरै। तूथ्पस्ते फ्लवोर् प अन् उपदन् थगे। जिए दतर् उपरर् थक बजे बच्तेरिअ नस्तोरे अरु गम्सर् <hesitation> जत्नलै। जदि अमि निकमै कोइ तूथ्पस्ते अर् दत् नौ मजुन्, तेन् ते दत् ते तिअ कोइ <hesitation> धोरक होइ पोरिब परे, ब केतिए कितप् ब खोरि पोरिब परे। तूथ्पस्ते भिन्नो भिन्नो पकरर् असे, जने छोल्गते होइ गोल्, पेप्सोदेन्त् होइ गोल्, दत् कन्ति होइ गोल्। हिए रति परु रति, खुṭए अगते तूथ्पस्ते दि दत् गहतो उपर्जुत् किअ।